אויב ס'איז דא א מענטש וואס איז דורכגעגאנגען די זעלבע זאך וואס די אנדערע מענטש איז דורכגעגאנגען איז עס מעגליך <hesitation> צו פארשטיין יענע מענטש מיט א זיכערקייט. <hesitation> סאו ס'איז דא א מעגליכקייט אז א מענטש זאל אינגאנצן פארשטיין א אנדערע מענטש ווייל ס'דא אסאך מאל וואס א מענטש גייט דורך די זעלבע זאכן וואס די אנדערע מענטש איז דורכגעגאנגען און אזוי העלפן זיי זיך באט זיי קענען זיך עכט פארשטיין.